‘N generi preferisciu viviri acqua naturali pirchì mi leva megghiu la siti e nun mi fa vunciàri la panza. Però puru l’acqua frizzanti la vivu cu piaciri, supratuttu doppu manciàri. Spissu l’acqua frizzanti fa arruttari e pari d’addiggiriri megghiu, puru si’ è sulu na ‘mpressioni. Comunqui, preferisciu l’acqua naturali bedda frisca.